Seku amadu wi, andal kaŋum woni jambeere feƴirde niure majere. Ndenon majere moja so andal won fu himɓe mojiɗam ɓe baldam baldal lobbal. Tawan du aɓe ngoni ko wiyetee e ley foyre.